Terangkangengi aga beda na oringnge siba famuttu e sibawa uppa na leifake i fammulang yanaritu oringnge loppo biccuq na oring biccuq e yema- ifakei mannasu engka e ko bola e pada <hesitation> pada kaju-kajungnge nanre we <noise> sibawa indomi maderri mato ifake ifakeang oring mega ladde rufa-rufanna weddingnge leifakengeng oring ko meloq kiq mannasu dibol- ki bola e na yero guna- ero u- <hesitation> kalo oring biccuq na e nappa oring loppo e <noise> yakkegunangngi akko <hesitation> akko appigaukengnge pada ko makkibbuq kiq barobboq akko bottingnge sibawa kafurung yero yakkigunang oring loppo e maderri nafake ko appigaukengnge fikko i bali- fikko i carana bali bola e pigauq i <hesitation> fappigauq fekkoi bali bola e mappigauq <noise> na- sibawa orimmu- orimmu nafake aga nakkigunangngengngi. Leiyinreng mani <hesitation> famuttu <hesitation> orinna bali- bali bola e areggi sijingnge narekko ninreng toi famu- <hesitation> orin- oringnge <hesitation> bali bola e nafake appigaukengnge na famuttu e famuttu loppo e aregga famuttu biccuq e areggi famuttu tengnga e ye famuttu biccuq e maderri leifakei <hesitation> mabbette-bette mabbette karoppoq mabbette bale mabbette manuq mabbette makkoro maneng pada ko mabbette ero onnang ufau we mabbette bale manuq <hesitation> na ye famuttu u- <hesitation> mol- lo tengnga e ifake maderri mabbette-bette <hesitation> ero agaga mabiccuq e fada lasuna e yaregga bale-bale biccuq e aregga urang-urang biccuq e na ye famuttu biccuq e maderri leifake ye famuttu loppo e maderri ifake yanaritu ifake akko makkibbuq I boka boka pada toriyolo e ero maderri yakkegunangengnge famuttu loppo e ifake makkibbuq boka yaregga appigaukeng loppo maderri nafake mabbet- <hesitation> makkibbuq beppa maega ero manenna maderri nafake tawwe maderri tawwe deq gaga ko bolana maderri anuttaq mi nafake ninreng